आमि बाबा कुत्रो पोस्टलाय। हेचे कारण खूंप असात, कुत्रो मुञ्जे एक मञ्जात तेह मणशाक खूंप लागी जाता रोकदेत आनि तेंका बरे केले तेह केन्नात विसर्णात। घर दार तेंचर सोडून वचांग भाई दिसाना किद्याक तार तेह घर कारंग सानून लोकांक गती भीतूनुई घेणात। कुत्रे रागाक खूंप वैत अस्तात आनि खूंप सदुरुई अस्तात।